Na bourou ηa, i ya sounono mé daηa bawoni angana fayi har nabouré yogo yéyi senbera lokhen guéni fo gana khénéyi wor ken fayi har télé ñimé nabourou ngobo ñi domé diagabou ndaga i da bané raga, koutou kou i yilé kata diagabé ké ya na attaqué ma ga bané ké wala donc cela veut dire ken ηéyi. Nabourou ηéyi i ga sounono mé daηa i ga mé démana.